Kô hamakimaky Azia zegny ndraiky ediny raha homagny <hesitation> voalohany le lamba entiny na lamba ataonao na lamba ataonao mandry sy ery sac de couchage zegny de miomagna koa anao kitoza sao anao efa tsy afaka mandeha igny mbô misy tôhantôhana hely, de anao miomagna sandaly satria igny tegna tsara ihentigny kaofa mandeha zegny, sandaly zegny tegna m- tegna mety, de le ahanigny hoaninao an-dalana igny koa tokony homaninao rehetra avy an-tanâgna de miomagna ka anao briquet na zalimety hamelomanao afo sao de aligna an-dalana egny mbô misy raha ampirehetigny hely na anao mahandra ka mbô mila briquet zegny de miomagna ka anao tady sao de misy raha ilainao azy homaninao daholo.